﻿Jkuano oike jare oyapo jae jeiaño, jare omboeteiyae mopeti ley, jaeko ● <hesitation> mbbaeti ikavi jokua, jaeñomguiraja yande omoñoraroká, ñanemoñoraroka, oyapoka tovaiso yande, jaema jokuanunga amope <hesitation> se jaeva jaeko mbaetiita jokua nunga reta ojo <hesitation> mopeti mburuvisara, porque oapete oikua suciedad yayokua, jaema se jokuanungagua mbaeti ipora se, ipöra jukurai